Ajáán rí ikhúún na̱ni̱ méjúnꞌ rí xndúdiin nakhu jma̱a ríkhui̱ maxúwíꞌ, nakayóo̱ rí náa̱ maxúwíꞌ nuni̱ méjáánꞌ naphú. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má ríí nuni̱ méjáánꞌ mangaa rí napꞌ- naguma- yaꞌdú xúwíꞌ náa̱ nu̱xu̱ꞌwíꞌ jma̱a ríꞌkhui̱, jma̱a duun rí náa̱ tséxi̱ nakhu̱ nu̱ni̱ komo wakamólíꞌ rí itháa̱ rí anjgóó gu̱bi̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ méjáa̱nꞌ rí xndudiin naphu rí ikháa̱nꞌxu̱, naphu jma̱a ríí, naphú má xkuaꞌnii en pedasitó mangaa, nurajthu chákaꞌ chákaꞌ naphú xkuaꞌnii iphú rí xndúdii.